مشروبي المفضل أحب شاي الكرك، خصوصًا مع الحليب، <hesitation> تحضيره بسيط، يعني تحطين الشاي الأسود وتصبين له الحبهان وتغلينه مع الحليب والسكر على نار هادية، وتصبينه وتشربينه.